أفضل طبق عندي ولي كنعرف نديرو مزيان هو الطاجين المغربي، أسهل حاجة، أولا كتاخذ واحد الطاجين من بعد مكتغسلو مزيان كديرو قدامك وتقطع فيه شوية ديال البصلة والمعدنوس وكتزيد التوابل، يعني الكامون الابزار وشوية ديال سكينجبير وشوية د الملحة وشوية ديال الثومة وبقا كتخلط مع شوية د الزيت وكتخليه شوية فوق العافية شوية مهيلة كيتقلى ومن بعد كدزيد الطريفات د اللحم أو الدجاج ومن بعد كدير الخضيرة ديالك لي باغي ديرها البطاطا شوية ديال خيزو شوية د الفلفل شوية د مطيشة، وإذا بقالك شي شوية د التوابل كتزيد دردرها فوق الخليط هذا وصافي كتشد الطاجين بالغطاء ديالو وكتخليه على واحد النار هادئة بشوية عليه، ومرة مرة طلل عليه باش إذا شفتيه نشف زيد عليه شوية د الماء وخليه وانتظر.